Ase etugo ere entindi naende ere eng'ani, ne eendo. <hesitation> o nimanyete, echi chinde nchikonyara konyeita, ase eng'echo ere eng'aini, nabo egokorongera korwa aiga, aye otamaite gose ne korengerete. Naende buna, <hesitation> ime aria ase okonyora egotara orosana, echi chinde chikonyerora chianya gotama, ase eng'encho ere eng'aini mono, eeh.